Sambo malôha <hesitation> karazana moyen de trasport izy io maritime, an-dranomasigny zany korahana aketo zany edy e, an-dranomasiny, izy io aka zany ôhatra edy e, antsika amintsika akagny bôka mampiasa katakata igny titehiny igny atao an-dragno izy igny tsy mety milentika izy igny, zany hoe matonga azy igny mitsingevana robaka zalah <hesitation> misy pression karazana poussée d'archimedy, zay zare siantifiky magnazava zany, iza zany matonga zare zany mitsingevana tsy mety <hesitation> tsy mety milentiky tsy mety fofo zany poids-nazy zany somary ambanimbany par rapport amle poids-nle raha ambany akao de lôzika zany izy mitsingevana fôgna de afa hitante- hitanterana entana, hitongasana ologno, afaka mande amy ragni zany izy.